Ini ndo mkoyo vile saidi ni ngishoka ngio vile maana kei ikaku mata wavyete lazima ikuningise sumu mvishwa utameu enda farakwa kwakolia va dava wefa